A munumang de sam se nunaung baxiñiu pus nujua kipiay kon kon galleta y ma'ay kunju pus tasejeiñ nunaung ku'uey nutsajau nutajau con mamu kutu con ku'uey y lapay y nu'uey con aceite con stakat de pu pus tuba tatam tienda pus a veces a veces lujueu de dos días kjay pa munuljum rapu pus con aceite de una semana rapu paiñ jay lujueu pa pa mubutujung y rapu sam nunam y chu pus chu es es es paiñ kipiay nujuau y y con galleta y con nunaung nanuy ngumje con ku'uey con mbung lumey ndajap kute y ndae mjiun <noise> y ndibiejen rapu y pus sam pus rapu re kauk nunaung y pus paiñ rapu pus pa munukuejem pus kuba'au munuba katam asta kutsiñ kimbiep kuba'au y tatam de bali pus re minsa tatam de kiñiuy pa manakeje kuba'au ljua pu pu tanam rapu jay tu'um tumujul con minsa pa manakeje kubau jay lujueu y. Saria aceite saria azúcar rapu paiñ pus lujueu par porque kuba'au kutseiñ va katam tatam de bali pues kujui si lujueu de par jay pa mabutujung saria arroz rapu paiñ y rapu tutsajam y tanam rapu pus tuem aceite con ndibiejen y con stakat rapu y tanam con mjiung ngujue rapu y saria mbung pus tubam tuta'am ngul'ue kupu limy aveces kujui kul'us limy rapu t'um aceite y t'um rinyiu talung rapu y tanam takal con ngujue y ndajap.